Ya, za io ndreka mahay biby mahimbo. <hesitation> Ôhatra e, valavo. Valavo kafa mandalo regnino fa misy valavo ake aketio. Aveo bibilava, bibilava ka mahimbo vao na tsy hitano izy ano mantotry manokohitra amina ahitrahitra ndraha efa misy biby edy ako efa regnino edy fofony mahimbo mahadraigna aby